دیکھو آ رہو فیوچرسٹک سٹی پورا انڈر وارٹر میں ہے نا، بلڈنگ ٹرانسپیرنٹ اور گلوئنگ، جیسے ایکویریم کا سین دکھتا。اور لوگاں سبمرین لائک ٹرانسپیرنٹ سے <hesitation> ٹرانسپورٹ سے گھومتے。اسٹریٹ لائٹس اور نیون سائنز وارٹر کے <hesitation> تھرو ایکدم مست شِمر کرتے。انہیبیٹنٹس کم کرتے آفیسز میں، جو پریشر پروف اور ٹیک فل ہوتے، اور ورچول اسکرین سے کمیونیکیشن ایکدم ایزی ہو جاتا。اسکول اور کالجز بھی انڈر وارٹر لیب جیسے ایکسپیریمنٹ اور <hesitation> لرننگ، فل فیوچرسٹک اسٹائل میں ہوتے。فن کے لیے لوگ وارٹر سپورٹس، ہوور بورڈ اور ہولوگرافک گیمز انجوائے کرتے، ایکدم حیدرآبادی اسٹائل کے لیے وائب کا کومبو。فیوچرسٹک ٹویسٹ کے ساتھ، میں اور میاں لیونگ سمپل، آرگنائز رہتا؛ فوڈ کیپسولز، ریسائکلنگ، وارٹر اور ایفیشنسی انرجی ٹیک سے ڈیلی بھراوا رہتا。سموتھ چلتی زندگی اپنی، ایکدم سوشل گیادرنگ اور کلچرل فیسٹیول ایکدم یونیک ہوتے。گلوئنگ ہالز اور وارٹر ٹنلز میں، پورا انڈر وارٹر سٹی کا سین فل اسٹننگ ہے؛ لائف فل ایڈونچرس اور ماڈرن، اور ام امیجینیشن کرتے کرتے ایکسائٹمنٹ ہو جا رہا، بھائی。